जो थेला गाड़िन तस्लू रहे चू। ते तीना काजे काई चे। मेट्रियाने लाईर तीनो काई। तेरे नेचा कोड़ा सब्जाने डाले ती तीना उपर करे ती उपर ने है। जाईने असो करेण तीन थेला गाड़िन सब्जाने वेटने मेट्रियाने लाईर ती एम चे <hesitation> सूब करेण करेण चे। सब्जाने तीन रेपर करेण थेला गाड़िन तस्लू रहे। ती चा काई करेण सूब करेण जे थे। रहे चो काई वजनने उठाडे ते तो चार तीन आंगने चो वजन भारीन चीजने रख देई। ते तीन आंग उपर करेण तो चार काई चो काई वजनने उठाडे लेईने। तीन थेला पोईडा ने टाईडा ने रहे ती तीन रेबर करेण। <hesitation> चो आपने काई तीन आंग जे थी। चो जात्र ने उसकरेण चो काई वजनने भारी हल्कीन चेल दत्रा भी कसली भी सामान भारी भी रहे। चो भी उठाल लेईन तीन आंग तेर पर भारी भी चीज रख देई। ती तीन आंग नीचे में कीन अते तीन आंग उपर कर देई चीकाई चो होई जाए। अते तीन आंग जे तिन्द्रा इदे रंग टाय रहे। तिन्द्रे वाड धेख लेन कर देई।